Pus kupu ba'eje punje kiajai cuando ya ngja ngja ya ba'eje ban'eiñ pus ya re kadet per maiñ ngjai kua nejeiñ manaka'ang manajap ngjai kanje kauk se tumeik pus kauk lanu'u punje ba xiñi'u ngjai manaei nanjaung nda chi manzana o ti'ias kua manaei naden y punje rapu re kauk lanu'u kupu pu maei maen mi'ia rapu pus punje ndeu mas ba'ejei katat baseik pus rajuik, rajuik ba'eje njaung njaung pun mbung ndajap mjeung njaung y luego luego otro kara limiñ ngul'ue l'eje nts'a rapu njaung lem njaung cuando ndeu mas kuajai tijian ker nanjaung pu rapu njaung y luego otro kara se limiñ rapu l'eje lameu y rapu batsjau l'eje rapu njaung l'eje mi'ia rapu pus le kiajai rapu re njaung pures rajuik ngjai maiñ ngjai mas ndubut re manajap y mas ngjai ngjai kiajai bajau rapu li kichjiñ pus ngjai ngjai mas maba'au manup bumjei pus chu' ya mut pur limiñ ngjai saria ya mas saria ya kua mananaung pus ya pur ngup'ui lumei pus l'eje ni mbajau pero pus ya kauk kua bumang pues kiajai mbe ya kua lutsjau banaung per l'ejei ke ni pep mbajau lo kes mas bajau es se ndeu mas rapu kich'ijiñ nimiñ pus rapu mas bajau.